باه لعحبتي مفضله نتفكر لأنا نحب <hesitation> نحب قبل و ياسر البوبيات، فما مرا ماما جابتلي <hesitation> وقتها من غيرها مناسبه زادا، دخلت للدار حطتلي البوبيا في يدي و قتها بالبوسات مش حتى البيكاو بالبوسات، فرحت فرحت على ما فرحت يمكن لقعدت أصح وحدا، منبعد طيشت صحيحه